Ny fomba tsotra sady mora indrindra fanaovako endin'atody an, alaina ilay atody iny dia kapohina. Atao amin'ny baolina jobo. Dia kapohina izy an dia asiana sira dia avy eo endasina amin'ny lapoaly, atao mamay tsara ny menaka dia avy eo arotsaka ilay atody dia endrasana ho masaka tsara <hesitation> > masaka tsara ny misy an'ilay somary maintimainty kely iny.